إى طبعا شغلة مهمة إنك تتابع الأخبار، ااا- ودايماً تكون على تواصل مع العالم الخارجى، <hesitation> مميزاته إنه إنت على دراية واش راح يصير حولك، مانك جالس هكذا ومنك بتعرف أى شى، عيوبه إنه لو صار شى مانو بعاجبك اا- ما فيك إنك تغيره، إنه ما عندك القدرة لهذا الشى.